Bubo màa no sò màa fínɛ̀, bubo ŋèà màa ówo fínɛ̀ ùtòonì, ukleklenì ɖí bubogbà. bubogbà màa kayi ò fu <hesitation> òɖo ali ɔwɔ tu li áyiti, bògòzè bìà bù fía ígbɔké bú na bàni tè à nàá bu nàá bu nàá mu bubogbà ùú jɔ gbàáa àni kɔbu zè ŋè <hesitation> ú waanì ɖí ibliìbo kayi bùú banìi bubogbà wulé ibli màawu bàá tu yili seyì bàá tutù ibli úni bà ofò wùu kíni ká úni ká ɖíi buba màa ówó be ŋè. kile ɖi <hesitation> ɔ̀yɔmi màa ɖí ɔ̀ɔ, ɔ̀wɛ ɔ̀wɛ̀ti èbi. kíni be ní bàni ɔ̀yɔmi úni ká ɖìi bubo màa jɔ̀kɔ bu zé ŋè ɔ̀wɛ̀ti ìbi níì bubo úni sú màa ɔmi fínɛ ɖálɔ̀ɔ.